हरु रंग जु ची प्रकृति अर शांति प्रतीक वोंदु यु हमते ताज़गी अर जीवन मा नयी सुरवाते भावना दयोन्दू ची अर जब मैं हरयु रंग ते देख्दु छों तब मेते हरा-भरा जंगल अर घासा मैदान यु सब भोत याद औंदा।